Мне очень нравится персонаж, а-а, из видеоигры под названием Heavy Rain. А, один из трёх персонажей, если точнее. А, имя его.. Итан Марс, насколько я помню. Этот персонаж довольно хорошо проработан, я считаю. А, в этой игре Итан, а, переживает очень тяжёлую травму. Он теряет своего ребёнка, его похищают и на протяжении всей игры он пытается его найти. Он выполняет, а, испытания, э-э, человека, который похитил его ребёнка. Эти испытания самые разные.. в конце игры, а-а, похититель даже заставляет главного героя выпить яд.. И тогда он скажет, где находится сын. Но затем оказывается, что это был вообще не яд, и главный герой не умирает.